الحاجات اللي لازم ابص عليها كويس قبل ما اشتري عربية جديدة او موتوسيكل مستعمل انه المحرك انه انه يكون الماتور بتاعها كويس وما فيهوش تسرييبات ويكون الكاوتش كمان في حالة كويسة مش متاكل والفرامل لازم تكون في حالة من الكفاءة لان الفرامل اساس العربية.